لا طبعا انا افضل الموسيقى الكلاسيكيه اللي هي القديمه لان فيها لحن وفيها اشياء جميله كذا والقصائد اللي كتبها الشعراء تلامس القلب والمشاعر لكن الاغاني العصريه تكون يعني صاخبه الى حد كبير ما هي اللي تعبر عن شعور الشخص الكلاسيكيه افضل طبعا ان كانت العصر الذهبي وكان في شعراء.